Band kunlar uchun tez va foydali nonushta retseptlari juda foydali. Misol uchun, yogurt va mevalar aralashmasi tayyorlash mumkin. Yogurtni meva va garanola bilan aralashtirib, mazali va foydali nonushta olish mumkin.